Éliw nujuhé ukotondi yo pour miin érég népiyohé, aw békotondi yo ufaak nabang yo jak bat ékajéén. Baan nujuhé sa ukotondi yo inja ufaak nujuhé uhayéén yo busaha hani uhayéén yo kun jaraam éhaay, hani deux mois, éjuhé ékaan deux mois mat ékajéén nujuhé nak ucaméén nutébul nuñul nucoho. Éni may kankaan ébang yaan umiré bugajoow niŋa yo miin icoho, nujuhé ulaat yo fatiya biin baan umiré éruus étégéték, jambi ubang yo gasupee. Éni ubang yo bo biin baan uliré éruus étégéték baan kaan éruus yajébiyé, éjuhé élkoto bu fa gajoom nuŋa yo nucoho. Baré wa régmé nupiyohé gakotondi.